مادتي المفضلة كانت التاريخ. كنت نحب نعرف عن الحضارات والثقافات المختلفة. التاريخ يعطينا دروس من الماضي ويساعدنا نفهم الحاضر. زادة، كان عندنا معلم رائع يحب يشاركنا القصص، وهذا جعل الدروس أكثر إثارة. التعلم من التاريخ يساعدنا نتجنب الأخطاء في المستقبل.